رياضة نحب <hesitation> رياضة <noise> السباحة يعني، نرتاح يعني لو خشيت للمية ونحس إن فيها لياقة وكدا، رياضة السباحة من الرياضات المريحة، والرياضات الممتعة والسهلة في نفس الوجت <hesitation> وتعودوا بفائدة كبيرة على الشخص <noise> والكل ينصح بها.